Mopeti manguera ipuere vaera oe i jupi ojoko oñeñono grifore, jaema jokua grifore oñeñono yae, jaema oyepea supe täta rupiko i oyepiyere jokua manguera japiperupi, jaema jukurai öe ojo i ikatupe jae jokua omombo kuava